सरी सपना तो गणे प्रकार की होईज जैसा की ये अपनो लिजार्ड रहेज, अपने साप रहेज। अपना बिछ्छू रहेज गणे प्रकार के रहेज पर ये सब जेत्राओबी रहेज नहीं। ये सब बहुत ख़तर्णाक रहेज सब जहर छोड़े। उनका मुँ नख से तो कहई शे की साप शे साप कही उनका मुँ में दात रहेज वो किसी को काटी ले। तो वो व्यक्ति वैपट मरी जाएज मने तो सुन्योज की जो कुछ साप रहेज वो इतना बड़ा विशाल रहेज, कि डस डस फीट, पंद्रा पंद्रा फीट का रहेज काटी लेज इनसान को, तो पुरा निकली लेज वो तो।